Ny fomba famokaran’ny aponga na bingy feo zay oh, to de raha karaha vôtriky anazy be igny fô. Igny fôgno zaigny to de malaky kakazo aroa na, aroa popopopohigna ake. To de velivelezigny fô igny i. mamboàka feo, midobodoboko arakarak’zay itiàvan-tegna azy kô fomba famileazn-tegna azy, karahanzaigny fômba fiasany, kibony igny fô no vilezigny.